<noise> Laha miremby sakafo Irlandais anao zany da reto aby mis: Fisy and Sipsa, Sea fôtksôder, Ginesy, Iristô. Reo avao gny fatipatiny fa natao am teny Anglisy moa io fa la atao am teny gasy da lava lôtsy.